Raha aminay manokana longany ah raha aza madinika zany ah <hesitation> sy maisy anao olo maventy my alongany ah <hesitation> ataony ohatra, ataony fitaratra alaigny tahaka, de anao longany zany magnano sport de anao avy akeo mitarika ananjy hoe ndao hiaraka hanao sport hiraka aminahy eh, fa io rehefa ohatra ka zazatra izy ah, de na sy baikonao aby aza aza madinika de mahalala hoe handeha hagnano sport zaho.